Gakǝ wɔɔ kɨ ǝ pǝ tɨnɨ kǝ kɨ kɨpanɨ wɔɔ, alo gakǝ kɨ otoŋ wuu kǝ kǝ́ kɨ leh pie e kpii kǝ la atɨraŋpǝ. Wǝ́ e le kpii kǝ la atɨraŋpǝ wɔɔ ǝ fɨ kǝ a ka tɛ rǝ ocuukǝ. Wǝ́ a la tɛɛ kǝ rǝ ocuukǝ wɔɔ, kɨ ŋ rǝǝnɨ wǝ́ kɨ la kpaa wɔɔ, wǝ ŋkpe o lóo koru ǝ tɨnɨ kǝ. A mɨ pɔrʊ a mɨ fɛlɩ. Alo tusa,ǝ lǝŋ sukǝ ka nye yee gakɨ nya lɛ wɔɔ, nyǝ ŋ tɨɨ atɨraŋpǝ nyǝ ŋ fieenikǝ nyǝ ŋ fǝ kǝ nɨ fɛlɩ kɨ ŋ kpaa. Kɨ la kpaa wɔɔ, wǝ ŋkpe kɨ lóo koru a kpɛɛ rǝ fɛɛwe kɨ oturu kɛɛ rɛ susui ŋ pǝǝ tɨ ŋ pa ca ŋ tɛɛ kǝ. Kɨto wɔɔ, <hesitation> vǝ́ a la lɛ ǝ fǝ a tɛ rǝ ǝcǝŋ. Kɨto kǝ́ wǝ lǝǝ. Lǝ lǝǝmɨ ǝcǝŋyǝ, lǝ lǝǝmɨ ǝcǝŋyǝ Wǝ́ ǝ lǝ fɨ a la tɛɛ rǝ ǝcǝŋ wɔɔ, kɨ láa kpaa.